<hesitation> Ra ôhatra hoe ampiasa teknolojia ôlo-ôlo hagnatsara ny fahaizany mahandro, <hesitation> afaka atao satriao, le <hesitation> oe mizaha le vitanôlo zao - mizaha le ef vitanôlo ôhatra hoe aminy alalany internet mizaha tuto regny mampianatra mahandro de iny zao hitako fô efa solution araiky hagnatsarana le fahaizagna nagnanany letry zay.